Na re comid ni rlasa siella cheu cheu nac moil porque moil casi sheta nan- nanapa shilo rac nic rate lane pues nic nac ni rlasa siella no sheta na na shilo rac moil moil tis riit ni nac riit sheta na na shilo rac nik na re lasa siella guña moil porque lasa itoa comidga porque sril ra beñ moil moil pa riil ra beñ china nac rac te loni i- itoane chic lasa per chicane rlasa siella guña moil shilone rac moil porque nic tigana shilo rac a.